Ogudu, obetenu diror diebaal oyepho asighe ohani aberotu abereru ibama muny ologhonaan dighaagh obere rugh buo otol asigbagba otol sigbagba kui rotol sigbagba ogbolomi edien ole then abudien roki otu ituugha oki then mi mabetenu akop elool phani ra raghana owa iyaa di yoor ko ley oghi raghana phopho ogudu pho oku muon origheel owe yaar ole omoreeni ekula mem oyhogba na aru ophoghana yina ebelle ekaphaani yena emilogh eteeny memo mina na dighlep akii amina amoorian kui ebaal ephodi pha di pha diopho edigho omagh yira abuan olegherini ogudi omagh a dulia ke pa ke so eli ogudu phe ten ko phogh eloo mak edighi di oye phogh de iyaam edini loroye pho abile aki raghan pho obagh so naghi raghana pho na bile a miigh rukuman pho ana esi di esi mi tu iboph oghipho esi di esi Oyepho apooghian diopha diphe pho bin adio phadiopho obag pho oyepho ma phooghian ebile teeny dulia kepho oyepho abile aki raaghana oyepho bile aki raghana aku muen ipe oyepho kaatuebo kum ani mem di adiror phe ebaal bo nama ibeer otu a beer erugh a dighi yok rar lekpe odighi yoki then kuo kibo raghanapho oyepho a kumeen ma kasien atigheel nasa iyaar ale pooghian kuo ki umina meen du lea kepho baal aake iyaa lo oyepho apham epi areghanapho arighlom kepia kepho anyesi abuan abool moghani iyar di ka kimani yar a tuasa dio pha aakepho diopha akoeph ro dirighan mo abophina bool aki akooghiom idiony rasa eniiny iyaa tonameeny na tu agirom moobo aley aghunotupho ibamamuny pho oyeph ro oyepho osai idiopho oley sai ole opoghian ku bule kutugha dinya otuugha onyugbo oyepho amiteani pa koyepho a wepho omoore diophe diphe obagh oyepho ma phoghian abile akiraghana oyepho bile aghiraghanpho kumuan ipe oyepho kadubo kumuen

I pekidi yoor odi ghan bo ephen ehma pho r'ibamanmuny pho ohlom mo mo awile bo amugh iphen ku idi mi amoogh oghaaph iphen ku idi yira abuan rodeghi ghan kuko omiin aam yaar ohle.